Kemakanan tradisional kalu di duson tu yang paleng lemak tu tempuyak karne makanan utamo wong palembang he itu tu sumatra selatan cere khas wong sumatra selatan tu tempuyak, tempuyak tu paling lemak tu kalu dak di sambal men dak tu di gulai, di gulai nye pake ikan patin lemak nian tempuyak tu makanan jak dian, dian tu yang la di permentasi di penap di campor garam dikit di simpan sekitar seminggu baru pacak di ola jadi makanan tu namenye tempoyak care mbuat tempoyak kak juge jak dian kalu <noise> namo tempoyak tu dian tu duo ikok cukup untuk mbuat tempoyak sekali makan tempoyak tu di kikis dulu dengen sendok kekes sendok masok gelok dem masok gelok campor gule ngan garam totop rapat rapat jangan sampai bocor kalo ye nye bocor dak lemak masam seminggu di penap baru pacak di makan biasonye kalu di duson tu tempoyak tu banyak di temu acara undangan men undangan tu paste ade tempuyak tu.